וואס די נוצן פון שפיל קארטלעך איז. שפיל קארטלעך- ס'איז דא אפאר מינע שפיל קארטלעך, אבער איינער פון די מינע איז פון א- שפיל קארטלעך וואס האבן שווארצע און רויטע <hesitation> נומערן און מ'דארף אלעס לייגן אין א רייע. <noise> ס'איז דא נאך מינע שפיל קארטלעך. די ציל פון עס איז צו שפילן און הנאה האבן.